Dor eni me bura inam yor, eni me bur inam yor, dor inam yor mi kwa dor inam na ubur nu ikwam dor akpey akpey, akpey wa, nu akpey isay, akpey isuwon ka mi ja mu ubo wo oku nu idie dor inam na omomose eni me dia dor eni me yon mu ivom anun nini okunu mina nu efufu yor eyi semine te nu abo okunu me magine eni edumin kiete eni ahrar nu eni ava me buka inum yor me yon mu inwin esio nu mo ninese inum yor dor nu ida ja te dor imipin imipin eni me me yaw- a dor eni eva me yen uyen uvia oyor ubo nu eva me buka dor nu mi ja ke eni inwin enu asu nu ibun, isen yor ka ubo yor nu eru eva me meme, atumin yor ka eni me bura eni me bura atumn na atumn na ikwate dor eni eya me buka mu esi dor iyor ka mi bol uyen uvia neni enu me deya ekuru me deya dor nu eva me yen nu yen uvia oyor ubo nu kuru a tumn, nu kuru inam ahrar wor wor idedieny yor ka ikpola eni me bura ma dor eyaw inupiny inupiny eva der inum, inum iyin inum nu iyaw mu ivom anum iwol yin nu iyin inum wor wor goge oyor ubo nu eni eva me buka baw dor nu mi yena nu eni ni desia, dor nu me yen uyen aswei <hesitation> Gesi inam yor ka, oyor ubo nu eni eva me yena inam yor eni me bura, iyor nu ebi nu eni me dia oho yor ma yor ma yor eni ewane me buka mu inwin esi nu mo ninese dor eni ekuru va me yen uyen ivom uvia inu eni me buka okunu isi mi desi okuvi yor dor eni ekuru yaw me bura dor nu ikuru mi yon ke eni ubo mu inwin uyen uvia neni, oyor ubo nu eni ekuru me buka isen nu inam ubo